komiði sæl og verið velkomin í

fjöllum um

á Austfjörðum sjáum þegar Fúsi flakkari sneri aftur á RÚV eftir að hafa verið týndur og kynnum okkur krakka sem bjuggu til nýja íþrótt í Tékklandi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 mamma fimm ára stelpu í Reykjavík segist hafa orðið hissa þegar hún komst að því að dóttir hennar þyrfti að mæta í sundbol í skólasund dóttir hennar klæddist alltaf

í sundi og ætti því ekki sundbol dóttir mín gengur bara í sundbuxum þannig ég þorði ekki annað en að redda sundbol fyrir morgundaginn konu á skrifstofunni og þær staðfestu báðar að

í reglum

að stelpur ættu að vera í sundbolum sumir grunnskólar hafa sett reglur um að stelpur verði að klæðast sundbolum og strákar sundbuxum í skólasundi hver skóli setur skólareglur sem nemendur þurfa auðvitað að fylgja þær reglur verða að vera í samræmi við réttindi barna eins og stendur í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í honum eru engar reglur um hverju börn eigi að klæðast hvort sem það er í sundi íþróttum eða venjulegu skólastarfi þess vegna ættu skólar ekki að geta sett reglur sem greina í sundur stelpur og stráka með sundfötum krakkar ættu að fá að mæta í því sem þeim finnst þægilegast

endurskrifa reglurnar

byrjaði um helgina en hún fer nú fram í fyrsta skipti einkunnarorðin hátíðarinnar eru þora vera og gera í grunnskólanum á Eskifirði var mikil tilhlökkun fyrir

hátíðina og undirbúningur í fullum gangi ég er búin að vera að mála stigana hérna og svo fór ég í raftónlist

að taka vídeó af til dæmis bókum og láta þær færast hægt og rólega eins og þær væru að labba í burtu hátíðin verður allan september og krakkar á Austurlandi fá að taka þátt í ýmiss konar

markmiðið er að vekja athygli á menningu barna og ungmenna og örva sköpunargleðina þetta er svolítið til þess að hætta að hugsa um það þannig eins og ef ég kann ekki á teikna þá er ég ekki góður í listum skilurðu við erum bara að finna leiðir til þess að skapa til þess að teikna til þess að

móta einn

voru tónleikar Daða Freys hann spilaði og samdi tónlist í Reykjavík en var í beinni útsendingu á Egilsstöðum Seyðisfirði og Eskifirði skipuleggjendur vona að hátíðin sé komin til að vera fúsi flakkari hefur nú loksins skilað sér heim eftir að hafa verið týndur í mörg ár fúsi er

sem kom fram í Stundinni okkar fyrir rúmlega fimmtíu árum það var

Jón e Guðmundsson sem bjó fúsa til og hann kom fyrst fram í Stundinni okkar árið nítján hundruð sextíu og átta þar sagði hann Kristínu Ólafsdóttur sem þá stýrði þættinum frá ferðalögum sínum og söng lög árið tvö þúsund og sextán var sett upp safn í Útvarpshúsinu í Efstaleiti til að fagna fimmtíu ára afmæli sjónvarpsins á Íslandi á safninu má finna

öll helstu tæki búninga og brúður sem hafa verið notuð í sjónvarpi þar stóð bíllinn hans fúsa flakkara en enginn Fúsi sat við stýrið á föstudag var honum svo skilað á sinn stað

heilum á húfi það var Kolbrún Halldórsdóttir formaður Leikminjasafns Íslands sem afhenti fúsa Sigyn Blöndal sem þið þekkið úr Stundinni okkar í dag fékk svo að koma honum fyrir í bílnum sínum

bein heima hjá sér krakkar í Tékklandi hafa búið til nýja útgáfu af þríþraut þar sem golf kemur mikið við sögu venjuleg þríþraut er

þar sem keppendur hjóla synda og hlaupa langar vegalengdir ungir golfáhugamenn í golfklúbbi í Tékklandi ákváðu að prófa eitthvað nýtt fyrst kepptu krakkarnir í hlaupi svo settu þau á sig hjálm og hjóluðu og enduðu svo á að spila golf í staðinn fyrir að synda það var bæði hægt að keppa einn í hverri grein eða búa til þriggja manna lið þar sem hver tók að sér ákveðna grein

krakkarnir sögðu keppnina hafa gengið vel þrátt fyrir smá rigningu og vona að hún verði haldin aftur Ráðhúsinu í

í Bandaríkjunum var nýlega breytt í

Ráðhúsið fylltist af litlum kettlingum sem vantar heimili þetta er í fimmta sinn sem svona viðburður er haldinn í Ráðhúsinu en það er gert til að vekja athygli fólks á því að taka að sér kettlinga